Aá min metətə reni numan mi kə rokə mi búbun shayi ugari di, mi yowyen drinks mi búbún aúú diga agari nə aresə numan mi re mi kirə kin nə gbasəmay ən ami, mi mi re mi bəbən rayuwa ən ani aá. Ani aa mi wakə i dəydən machineni i dəy dən napep ni, i dəy dən kekey i dá aw laŋguru. Ani aa min re mɨn gɨ jam. Min metələ min re camaru bə mi kam passenger. Mi re camaru mi re mi liilin luma ba usmanu di ma. Mi lii luma ba usmanu di. Dəy dəy wan sei passenger ən áy mi ‘way mi kamu sə camaru. Mi re camaru bodu paturol áy i disimi din. I bə mi gaygan wanu wow kan ən ani paga. Səi dá mi, mi re mi tisu. Mi reaani mi lúlin koo inə ani aa. Mi búbun sərəm inə. Se mi ɓaw naybi mi gɨsə sə én nigeria yə abə. Gɨban min metələ min lúú abə mi resə kojoli. Úr bə mi lúú diga én abə mi resə kojoli rá. Mi re mi ləyən luma rə. Mi wakə ‘wan motay inu gbɨn dunu gbɨ. Tipay i za i kə gɨmkə gɨmsə tə dá ar. Mi ‘wakə ‘wan wani nih machine ni. Ibə kuma ha in gəsi nay baytə paga daŋ ən ani, irim dəydəy motai sə ire riwdəm gə ani. Jimeta di abə kə ur bə niŋkə atəm abəy bə bərə. Jimeta mi wakə wan i dəy machine nə ama napep. kə idəydən. Urkə ani kə mən gawni sə mi damə gbakə ryə ani. Min lúú abə min re, min mi, min min re wani kawo, min re min kə aani. Kano dələn ali gəsimigən sosai nú mə minə ani. Miŋre min kə ar áy aa rə. Mi ‘wakə ni atəm ami aa danə fly over layguru. Kano aa aw min ‘wakili min zoti sə mi zami zoti énə áw áy. Bambamsi daŋ nə énə áw jimeta di aw daŋ daban daban. Min za abə min re min humai en kauye nə abə áw. Irin choncha rəkal min re mi ren lukə lumá mingɨ. Min za min kir gbakə ryər rəkal min re rekə iri hema komni min za min re min liilún liikə tə min bə kome da komé min gɨ gbəkə ryə. Úrbə mi za mi re kirkə. Rəkal mi ren rekə luma karlai, úr bə ma ‘wakə mi ren rekə karlai mi reren lúkə liikətə. Mi reren kəkə. Mi ren yewkə. Mi reren kəkə. Mi ren yewkə iri nétətə sə min mi danə bukatai ari sə mi za mi re tomnəgə ari. Miza mi re ywekə. Kuma mi ‘wekə ‘wan, rəkal mi kə resəgə aru mi ‘wakə ‘wan. Damuwai kuma min gəgən jam. Mə wakəwan min gɨ ko wanú ka dá bə núrə. Rakal mi ren rekə, mi reren jada mi kamkan passenger. Mi kən re jada nə kə, miren ləjkə hotel lə ryə. Miren liikə koo. Mi kən va hotel lə ryə, miza mi rerekə ‘yan unioni ar i danə áy mi didə mi təəsi diga ar mi vanə áy. Mi dəə min kəy laasimi passenger mi bə mina gɨsəgə ar min mi re gɨnəgə áy. Kuma i re mi ren laasəgə passenger mirew gɨnəgə mi rew gɨnsəgə sə gbakə. Rəkal mi kəare kama cigari bə ənniŋ ami. Mi ren rekə mire dá nə tasha eni are likə machineni áw. Lemsə ryə nə kə mi re laakə passenger mirew gɨnəgə. Rəkal mikə ‘way irin mabu devidə bálay, migaygan wanu kanu naybay ryə paga dan mi re warkə. Rəkal nə kə mabu sə iri idaŋ ani, i. bə dwidəbalay ama i dá ləy dwidə balay inə i bə mi gaygan wanu paga dam sə mi re warkə. Mikəngi, rəkal mi reren luma futone. Mi re mi liilin luma futone mikən re luma fufore, mi kə re, min lii luma dini mikən gɨ, min yugə wanu mi re mi kam ami. Mikən yugə mire ren gɨkə. Úrbə mikən kám mi kən yugə kuma mireren laakə passenger mi rew gɨnəgə nayrə. Gam mi mi dan mi mi yuguj mi kamokan ni ani mi kən re, mikən yugə mikən gi ibə mi bətə ən niŋ ani. Nə so mi kamrnə passenger mikən təəsi min təə min to mi kama passenger ən da mani. Kəy gami mari mirol gɨnəgəayi gamigan passenger. Mire ren atəm yenə mnə zanəni nə doyado. Gaw ni min gauye bə mi reren-mire ren gauye pa gbanukaw mini derə ida ə ani pá. Aá zaŋgə makarnata malu áy mikən re, itisimitin ingbukə ryə. Aren bəkə rayuwa ni in ibə tunu inu pá ani. Kame da kome area rekə aa nigə mam, aren rekə in udi mi valinə tomsə. Mi gawgan nəkal sati etu dam dan min gɨ en abə. Rəkal mikənre pámirən rekə ko aya ari, iroyaga áy remo təəsoyə an are malu aro totə maw. Mikəy voləgə nə tamsə. Gbamu kaw minu áy walə gamyepa ni mikən re ukən ne anen rekə údi, aren vekə nɨtə ai, aren rekə luma rə. Aren kakə, dəlyə nə machine. Pam i dəydən machine. Ko aya pat i ləynələy nə machine ko kuma napep bi bəi kətini kən páni, matsuda səwrə rəkal nə mi ren wawəgə reni luma wan mire mire ren luma gurindi ay. Urbə mi reren luma rə ən ani mi lulun luma. Mi kən re mikən luluna, mi gigin rəkal mi ren ikə leli. Mi kən re deli urbə mi danə mabu ən ani. Mi kən re aa bəbən rayuwa nisə asali nii min dəl iyə mi bətunu ani. Aren rekə nɨl lə di. Aren nu kə mam. Aren kə kə. Aren bəkə tomsə. Mi baban baa ən anin bə mikən re ən niŋ ani. Mi wawowan mikən bə ni ani mi reren gɨkə min gbakə min za min bə harkai minu musəpa. Kuma gɨban, resələ sə musə pa, gɨban mi renen atəm yenəmrə, yenəmrə. Gawai karlai, namya pat aykə mi dá sə gbakə ryə paga bə min ren nekə mi ren gɨkə mi kamkan passenger mi na gɨka. Mi lulin huna mapea, mi kən re mapeə mikən re mapea mikən re mi ren kə kə lunin ryə, mi ren yewdəgə netətə iri ne tətə sə én abətənə amfani gbakə ryə abə mokə iri netə daban daban gur netə maggi su meme duka. Mi yewyen aza are bənəgə tomsə gbakə ryə abə, dan sə wan ni ani. Mikən lii lúma nə miren gɨkə gawni mene bəi Mire ren luma irin chonchá mikə re mi liilin luma choncha. Mikən liiwnə kə, mi kən kam nétə mikən yugə mikən liiw, mi gɨgɨn gbəkə ryə. Miza zan mi kir gbakə. Ko wanu aa bə mirə. Rəkal mi reren jambunu, mi kəkə. Mi reren yadim, mire nen ma ine, mi re ren uki-tuki, mi reren atəm ami rə layguru. Mikə təkən iri kayukai i da én abə aw kə laŋguru, mi kə tikən. Rəkal mawa ma mi dúgidun. Maine dasə sə atəm ami aa rə nə yadim bə i da sə sə ar maw ən ayrə. Mi reren mayo balwa bə, min metələ re ni ən ani. Úrbə mi kám mari on. Mi kám passenger. Dan mire- mire ən ani dan mi gɨ. Rəkal, mi reren wani nok buri mi kamkan pasenger. úr bə dan migɨ. Rəkal mi reren gawni wanani, gurin ur bə mi kamkan passenger, mi reren irin gawni numan, nu, ma, numan mi rerea ani aa bə. Úrbə mire renn mi re mi gɨgɨn ko wanu aa bəmi dá, dá ayrə. Rəkal mikan re, mi bəbən rayu, abəbən rayuwa nii inə an ibətunúú aani ani. Kome da kome. Malu mi danə gbanu, mi danə gbanu kaw mən ‘way aren rekə kə va, akən ni mam aren vakə gawtələ. are akə gə dan aa re gɨkə gbakə ryə. Akən kə nə kə an gɨ gbakə ryə. Are kirkə dikə. Aken gɨ, tidi nə aren va kə ban aren kə kə. Kəsə énə nə kə, aná sə gam are bəkə wanu kanu are lakəgə may wanu rə. Are kəkən bi tan, akə zotəgə nih nisə are wakənəgə atəm. Ireye may dərə gə aa abə ni ani, min kpaylə an rə min, min bə an ni ani rə. Mi ani har mikə re mikən gaw, dan mi re gɨkə. Rəkal nə kəmi reren wani bayan dutse. Urbə are abə bən iri training ball ay atəm ən ami rə. Rəkal akən re training, agbɨgbɨn odətə dabam dabam. Abəbən training nétətə daban daban ar wow ən ayrə, aren koyegə wanu man mə gé sə mə me ko ye gə ani. Layguru atəm ən amirə. Rəkal mə ren bə kə wani riwdəl, gawni abə sə alarba, mə ‘way, miren ‘wakə wanani ni ani.